ଅପନା ଅଥେ ଭାରତାରୋ ପାନୀ ପାଗା ଵିଶରେ ଇଜୀ ବତେ ବାରେ ଗୀ। ଇଠୀ ଭାରତାରୋ ଦେଶୋ ଵିଶରେ ପଚଲା ଜୀଜୀ। ଭାରତାରୋ ପାଣୀ ପାଗା କିପରୀ ଵିଶରେ ପଚଲା ଜୀଜୀ। ଭାରତାରୋ ଅମୁରା <hesitation> ଭୀଭୀନୋ ଜଗରେ ଭୀଭୀନୋ ପ୍ରଗର ପାଣୀ ପାଗା ଥାଯ। ଜନତି କୀ କାଶ୍ମେରେ ସିତା ଅନୁଥୋ ଇତାଯ ହମେଲାଡୁରେ ଘରାର ଅନୁଥୋ ଇତାଯ କେମା ଘରମ ଲାଗେ। <hesitation> ଆଓ ଗୋଡୀ ସାରେ ଉବହ ପ୍ରକାର ପାଣୀ ପାଗା ଥାଯ।